एबे मोर केशवा त एकदम एबे काखट खालीक न एबे सितिमीती एबे कसनो कङियासे पटेससु फेरी हैने पटेसउ । एबे ओथिया जखनी खोरे जेसहि, जखनी केशवा भिजसई तखनी मतुरे मोर केशवा इचिका नरम नहिया हसउ, तखना मतुरे इचिहिच पटेसउ । एबे उ यगरे ओथिया कखाट देखलसे मोर केशवा जम्मा जना कहसउ हैत एकर केस्वा सुवरक केश नहिया रे, सुवरकेशा कहसउ । एबे छोटे छोटे मा त एबे बाबा दाव हुन्का ना मोर ओथिया केशवा काट देइ एबे छोटहोट देइ काटी । एबे उहे ओथिया पढे जाइक तंहिया त एबे खाली छोटहटे काट ओट के पठोई अ ओकरके बाबुरी कहई हलौ ओसने काटओट के पठा देई हलौ । अ पछासे पछासे बढल्ही एबे मोरो त एबे न बहुते तरिका से कटओके मन लगै, बहुत तरिका मने कटावे खोजलसु मने कुन्हु ओथिया तरिकावा मोर केशवामा हैने बैठलउ एबे कसहु कटोइ फेरी एबे ओपरै ठड्ठाड हखै त एबे कतौ कटोले कटोले नही कटोले एबे वे ओसने छाड देइ मुइ । अ पछासे पछासे मने इचिहिची बढलही मने एखना मने छोटहोटे कटोससु, एबे चरिओरी छोटेमोटे पारके अ ओसने नै रहे देससु । एबे डौल फेरी ओकरहिमा देखार लगलहि, एबे जम्मे झोलियासोलिया फेरी ओकरहिमा सोभईलहिसे मुइ एखन एबे तक्ले एबे इहे नै राखससु छोटे छोटे नै बनाके रखससु केशवा ।